واحد النهار واحد المجموعة ديال الشباب لقاو واحد المفتاح غريب و كتاشفو انه كيفتح اي باب و مشاو كيقلبو على ابواب الكنوز اللي موجودة فديك المدينة حيت عارفينها مكتوبة فالقصص التاريخية ديالهم و مشاو كيقليو على الحكماء باش اعاودو ليهم على الطريقة باش القاو بيها الكنوز و باش افتحوها على هاد المفتاح